مبرو ك يا الله يبارك_ الله يبارك لكم، ويجمعكم ويجمع بينكم على خير، تستاهلون كل الخير، إنشاالله أيامكم كلها سعادة يارب، <hesitation> إنشالله دايمًا مجتمعين على الأفراح يارب العالمين، ونشوفكم أحلى اتنين.